ནག་འོ་དེ་མ་ཏ་དེ་མི་མེན་བག། ཁ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན་དི་འོ་དེ་མ་ཏག། བཀས་ཀ་གི་གུམ་ཆེན་ར་མེ། ནེ་ཆ་དེ་མི་སུམ་ཆུ་ཁུ་ཧེས། གཅིག་དེ་ནེ་གི་ནག་རི་གི་ཁིམ་གི་དེ་མི། འོ་ན་ལེ་གཅིག་དེ་ནེག་སཀ་གི་དི་མི། ཁ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན་ནག་ཁིམ་ལེ་ཨ་ཅིག། ཐག་རིང་སཀ་ལེན་དི་ད་ཏོའོ་ཨིནས། འོ་དེ་ཕ་ཏེ་གི་སཀ་གི་དེ་མི། འོ་ན་ལེ་གཅིག་དེ་ནེ་གི་ཁང་སྐོར་གི་དེ་མི་ཧེས། ཐ་དེ་མི་དེ་གཅིག་བདོམ་ཏེ་དེ་མི་སུམ་ཆུ་ཁུ་ཧེ། སུམ་ལེ་ལ་ཁོ་དེ་མི་ནེ་ཆག་མེ། ཐ་ཏོབ་སང་ཏེ་ཨ་ནེ་ཆད་དེ་མི་སུམ་ཆུ་ཁུ་ཧེས།